<hesitation> أنا نحب الحقيقة على الجردة، ونحب ال الورد، ونحب الزرع، ونحب تكون عندي جردة، أما للأسف أنا حاليا نسكن في دى أبارتمو، معناتها ما عندي جردة، وبالتالي ما عنديش لا مزروعات، لا نهتم بالمزروعات، ولا نعرف نهتم بيهم، ممكن نهار آخر كيف تبدء، عندي دار فيها جردة، وقتها تتولي عندي وقتا، نولي مهتمة إني نظرة، ومثل هادي، هم زاده في نفس الوقت. أما حاليا، لأ.